Za malôha lamba tegna tiàko tsisy karaha raoby, za tiako le raoby za tsy tia raoby fohy fa raoby lava, avy akeo somary magnarakaraky aigny somary décolleté avy miaraka amin'ny sac hely miaraka amin'ny kiraro somary ambonimbony.